Wor Paskistani kunnen dib ede innin <hesitation> won orrua akankas jiraa.ishin maan ennan lilla orru orreti. <hesitation> midan akan orreti, midan birida kan akan orreti .dub jar kun sagale bahariannen hin nyaati ishin won ak qurtummiafa, baharia gurren kan. horrinen hioreti inaman kun inaman kun amminen dini ishian islamua. amminen serkalt ishian lilla woldageta kabdii. maana dib ete kabila tokkit ash kubeta. amminen mavazi ishian woyya naf dudu inama finikit neketi maana ishin uislamu abbudi.